Kur mendoj për kulur e kaltër, më vjen në mendje qielli i qetë dhe uji kristal. Kjo kulur evokon ndjenja qetësie dhe sereniteti, duke krijuar një atmosferë relaksuese dhe paqësore, perfekte për të medituar ose për të reflektuar.